Sambatra angaity aho managna anao raha fa misy mampalahelo anahy dia hainao fogna mampifalifaly anahy dia afaka aby ny alaheloko igny.